पाक शैली पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल और कल्चरल शैली है। जो पाकिस्तान की शिक्षा और कहानी में प्रयोग हो रहा है। इसका इस्तेमाल आम तौर पर उर्दू और पंजाबी कहानियों में होता है। और इनके ज़रिये से कोई कठिनाइयाँ। कोई सरल बात को आसानी से समझने में मदद मिलती है। पाक शैली में शब्द का ऐसा इस्तेमाल होता है। जैसे कोई खूबसूरत और अलंकारिक एलिटरेशन का प्रयोग होता है। पाकिस्तान की उर्दू भाषा पूरी दुनिया में खूब प्रसिद्ध है। इनके द्वारा लिखी गई शायरी जो होती है। वे पूरी दुनिया में खूब मन से सुनी जाती हैं और इन्हें खूब इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू भाषा सार्वजनिक भाषण में बहुत अच्छी भाषा है। इनके अर्थ को समझना और उनके ऊपर नई कहानी व्यंग्य या फिर।